Aze aro sava okpoho agwo ava se bha aze aro sava okpoho agwo ava se nyon kwe bha remiza okpoho re oja onor sub bhoda gworo hub gwe ora nyon kwoja ase bhoven bhahoho fe bhonyi ona re miza okpoho sava fibho oyina unwe gwa ra bho nyi unwe gwenne ora ntoroja agwo sa nyen ntar rabhonyi okpoho gwenne gwa gwo ava fi bha remiza okpoho re aje ruvua okpoho gwa gwo anyen bha unwe gwere ahumord ase bho ava ya be bho sava gwe sava ya bebho sabhata bha ruvua okpoho sa gwo anyene okpoho agwo so ba bani opora bhoven fo tare o bhata bho ora rehon aso ma rekubho bhata uya enonoi oyeme ora bhuka eno noi a'fo ma bhu kubho oja abhana nta gwo ara ana okpoho gwenne bhanor bhakubho boja sa se bha remiza okpohore avava okpoho agwo anyi be aro hava bhose bho Bha hesare egbeh ada ibhen a'etor nor gwo ja ibhen jire si gba nzia gwo ajibho apip okpoho gwere bhafene ava bhonyio so remiza okpoho ora uya kwo obhana bhana ntoja onor soyin hovoi nta ame okpoho agwo ovare oba ntoja omo bhana nta ra va a'osebha don ana bhanor suo bhayu gwe ava va gwe aforo bha remiza okpoho mma bha hohobha gwe ava bhonyi